كناخد الروز كلشي مزيان كنديروه في الماء يتنقع تقريبا 5 دقائق ولا 10 دقايق من بعد نكب ذاك الماء وناخذ ماء اخر نديره فوق البوطا تنديرو عليه شوية زيت العود ولا الزيت العادي مع شوية الملح والكمون ونخليوه حتى يغلى مزيان وهاكا تيكون الروز ديالنا واجد